ریزر کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران؟ ریزرُک مقصد چھُ دراصل داڑھی ژٹنٕچ مِشیٖن تہٕ یہِ چھُ ریش پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ۔